Yaw pakoi opali totun matai yaw arana ampakoi amoie amsikat taea am ispul tae amrirae amrirae ehu ruma mala tam hua eru, waeru taam amne paru amne paru ehu tame peru olama tasi tamsuama pe amane. Amane taem susung ayaro olama kas, turu olama lama lamane peti yamae tampa e amane karanjang. Ehu tae yauwa nahu ehuema tawana wana, esewerna ian ohsi ne tandan me naoutu nuo oalama paririo outu nuo oalama paririo tae emansa tahitie hitie taetu olama meja tae osinaka iyane unatara iye tae eteru ohite meja. Ta ana oti papa, mama si, loi nai ianlena pepe si lian lena. Ian ehu tae tumata lae silea ae atanee analika sian, analika sian ehu tau otie wana mahen nase mae nau opo iye meja. Opo iye meja nabersi, bersina i istirahat olama otie mina ne amane baranda. Ama baranda tae manasei eu nai ni ini atara ie helu jataraie upale e tutun, naih pae sua ina nani yele inana ai sua pe nai ihese wera isi wera ehu tai mite hesewera helu. Hese wera helu tae paitunu olama pario taeru mansa tae an ehu tae oti manae imuturue man, muturue man muturue malo kamoloni. Kamoloni jadi muturueman apalawa tam ehupalihi helu, ampa wali mehun nia wera nia wera ehu niawera taem nanesae ambeum mia ambewiane amaman sale me mamua.

Mana tarae kasi bila inse anuese utani ria ahsoe ise na otopenane mese wera na ian. Tae pepenase tam umpai nane euw nai sae itunu empanai lielawa ilelawa nai i sae isiae kasibia atahia rei lena si kasibia hataia ehu tae pape nase tam, istirahat petu salena nai ituema lena. Mae ehu helu mae himne sianem ama lawa helu tandan asitele esiah eru, siaheru ehu tae suam suame ehu tai sae itu ema tai icari carita carita-carita ese rei. Ese rei tae <noise> am eum proru asitele tandan epe sua karun parten epe roru roru taeu lena lena lena lena una esem lena ara uweiyo lena lena lena lena lau alw peluma tae tue. Tue taaru analika secuma mekane asitelaya tandan menam rapuso upene an. Dolo sa polae saeru ulua ai isi saire sakarang sakampol tama uru jadi ai, dolo sa ai jadi ai me tam suda lama siriena siriena ehu tae ruamansa tae tupemeja taan ta tam. Tae sakarang resa amane saerelee ne pinamou, pianmou reisa amsaae e mosane tataine lena mosa tataine lena atane mutulopene opopohsone unapinamu. Unapinamu ehu tamsa uhite unapinamu ehu tae papan gigi, papani semalena papare sema ehu tae ehu tae wea ahsua e tunu paulena tunu pau ehu wetilipia ehu tatunu paun. Tunu pau ehu taeri ree ohsiru taeri raeru petuisa tae kumpul manuaia. Manuaia tae seuyane ahsua, seu yaa ahsua moraullah ate araue, mora araue tasi euw ya ahsua tau uru salemalayane salihahu taehira sisua rira sesua tasira huru silau sualoluma mite tare apalawa tae mahinasi louwe mahinasi louwe tae tulope papan gigi sei sikikine sema kikinisema ope posone. Kikinisema ehu saamouite tarehanum minten tulo pe suui, suui ehu tae saoite tae kashinana. Kahinana i euw si nana ram e memea saauwe sisirampu tasipake mahina pinamui me pake ei, pake ei ehu tae amane mora siterue lipia si poka lipia ehu tasibagi amane ibagi lomala amane ehu tae si pake pinamumu ehu tae. Si louwe biania, biania si sauwite sasi siae sisi ai ehu tae ehu e tae istirahat. Istirahat ehu tae si ara huhutau wae lesi ara sosola wae ele le ehue, eheu ehenule atau anaa ni papasei eu nei ni asasi nai a <noise> nai ni a yohu kasibise nai turu nai an. Tahohu kasibi kohu kasibi ehu tae rabu sopete an, an ehu tae ana-ana likase eu nam paiam kanalika si osi pae asi lae tahe.